जस आउ कोकि नोट लगा इकिले तो आउ आपड़े अगल बगल मुझा बोटिये लोगु से पुछदा कि से कोकि जाओ और तोबी मुके पोता जान्दा चोली की जईके आउ जाउ तेज़क वाले और कुन कुन ह। बस ताइतेनके सात बातो लगे रोडा लांदा।